עס איז ראטזאם אויסצווועלן א ליכטיגע באלאכטענע פלאץ אז מען זאל גוט קענען זען די נעגל ווי מען שניידט עס, מ'זאל נעמען א גענוג שארפע שערל אדער קליפפער פאר די נעגל, מ'זאל שניידן די נעגל גראד נישט צו נאנט צו די קערפער מען זאל זיך נישט וויי טוהן, ווען מען ענדיגט קען מען אביסל צורייבן די געשניטענע נעגל עס זאל נישט זיין שארף און דערנאך זאל מען זיך גוט וואשן די הענט.